La salada d'solit bo sai pa, ëntà taiela, lavela, taiela e pöi ël cundiment a ie cul li ch'a büta mach l'öli e ël sal, a ie cul li ch'a büta l'öli, ël sal, ën po dë limun o adiritüra l'azil, ma secund mi la coza principal al e öli e sal e basta